<hesitation> Fomba fandrahoàgna hanigny avy amin'ny kolontsaigny hafa <hesitation> le tegna hitako tiàko zany le karazagna r- hoe le base-na sakafo mihitsiny igny zany ny tiàko karaha tany hoe mandeha kofa am'parpartiran'ny chinois igny hoe zare mihinagna zany hoe paty de tiàko zany le fomba fandrahoan-jare paty hoe nata nata misy rano nata miziny izy maigny koa ôhatra mandeha amin'ny aziatiky le aziatiky ndraiky izy hoe raha afangaron'ny raha hohanigny le karaha tany indien indien regny matetiky hoe karana regny <hesitation> hoe sakay karakarazagna sakasakay ndraiky ery ery episiny zany, zany zany itiavako, karaha tany misasany amin-jay hoe mihinagna le iry pomme de terre fao le magnan-dregny zany tegna itiavako kolontsain'ny a- sakafo am'fo- kolontsaigny hafa regny.